تحديد جودة العمل الفني يعتمد على عدة عوامل. أول شيء، لازم نشوف التقنية والمهارة المستخدمة في العمل، مثل التفاصيل والدقة. بعد، نحتاج نلاحظ الإبداع والأصالة، هل العمل يقدم فكرة جديدة أو منظور مختلف؟ تأثير العمل على المشاهد مهم بعد، هل يثير مشاعر أو أفكار معينة؟ وأخيرًا، السياق الثقافي والتاريخي للعمل يلعب دور في تقييمه.